Go'o, Ɗiɗi, tati, nayi, joyi, jey go, jey ɗiɗi, jey tati, jey nayi, sappo, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, Ashirin e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, e sappo, Talatin, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, Arba'in, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, e sappo, Hamsin, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, jey'nai, settin, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, Saba'in, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, Tamanin, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, Chasa'in, e go'o, e ɗiɗi, e tati, e nayi, e joi, e jey'go, e jey'ɗiɗi, e jey'tati, e jey'nayi, Dari